Asa ianao raha mba afaka manampy anahy fa torovana mihintsy ny saiko mitady vaha-olana fa tena tsy hitako mihintsy izay hatao dia ianao izao sisa no fara-vaha-olako raha mba mety aminao, mba ampio aho